टमाटर न शास रश खाजे फिरिज मैं एक से दो मेंगा तक रख सकते हैं। <hesitation> वारू धाकिन रखे बॉंद बॉतल होई ती एक साल। तक समझ रहो से खोल दाई <hesitation> कदी ते चार हफ्तां। पर ख़तम करना चाहिए शास में गंद आवना मन जाए न बदलाव। <hesitation> आई जाए फफुंद आई जाए ती पलाग फेक देनो। चाहिए भुनेले ताजी टोमाटर न शास खाजे पाथ ती साथ दिन में ख़तम। कर लेनो चाहिए समय तक रखना ते <hesitation> फ्रीज मा। रख सके पर जहां चार छी महिना तक यह ठेक रहो सके।